Oltin rang. Oltin rangni hashamat ,boylik, nufuz ,qudrat kabi narsalar bilan bog’laymiz. Elegans tarafdagi insonlar asosan oltin rangga qiziqishadi va unga intilishadi.